Octopus e ko ɗon mari baawɗe, bana waylitaaki noone maako, bana marugo juuɗe kanje jeetati, bana marugo intelligence mbaa! nga waawa nga yara hoore problémeji feere feere, bana canjugo shape maa nga, marugo ƴibbaŋ dan none fere.